Dukil tigjinangena jebelin <hesitation> koji tigjinakani jebelin koji, bislangi kondarin sumom kondarin segedi kondari, lakin dukila wae damo tarawatangon ashran joweitanikon ashirian wala adam wae haja oska namo, yani <hesitation> wirirdotoni baharkaninami fentini najinami jolinje najinami